Vasisio vi, nene vasisio voanu veni, panemam nao mene kaovo, "e" emom to kita gono bauvu ta paia ar, "a" kokomana pemam, to tsoe, romana kora, eara tsa iso vakas iso kima voni kene iso kinats veni. Romana tsara gonoer pa nabana veri sova mukai, mam kora, a opin. Pemam, pa gono ta paia ar, va sori bauvu, iso noma, ka iso noma, ka iso noma, ka vasisio komana enoma vasisio voavini, voani peara vara buak. eara to nare upas serema, ke kaovo sivi ene pene. ean to kokomana upas enom? "Ei" kokomana na pene vo pe upas ke om, kokomana me pene vo upas. Asata tank kora nara vang tana me. Ka kita onotona tsara gono ta paia ar. Pe sata buavu. Ayia, tsi kokomana pene, to komana voa nu yeni. Tse man gonoma to tsi pataba, kene noma ka vavon atai ma veni bukei ma stua vori sova opin, opin. Tevoana pe kaovo. Taim nemam gusama, ka pe name pa opis pe kaovo. Ke kaovo, tsutsuts korane po soba, ka tsoe ei tovi, seamam to tsi pamoni kemam vavon voani pe am? Tsoe, e mam pa to pe mukai emme ma. Tsoe upas, vui ta handret kina, ka se vakasene pemam. Pipti pe kaovo, pipti pene. Kemam tsun kora, ka tsoe emme upas bauvu, emam kora tsa vakas emme. Ene to opoi pa sanana tsene vuts, ke kaovo to opoene pa sanana tso vuts. Emam pa tsa vakas emme. U vuts nom pa taurave, ka vut em.